Karazagne reniragno amignay agny eh: misy any reniragnony Megnagnara zay de ao ko gna ny Megnanivo de ny Magnapatra, Magnambato, fa i tendrombohitry zao sy sisy agny za amignay any ,sady da za koa farihy sy misy.